Yiba nlyzin mena' jwa'n baze este ntoyal re jwa'na tyz ta lugar taga nazuba'na nlii compay men naze nal jwa'n jwa'men, mbay ngoy re jwa'n, este tiz kozamena lena' nawue nala'na, mbay ba ngozamen re komid bixmen cho re komid mbrozaba nayozay deina batoyal kokzamena lamen ze nala nzoy lena'na nayozaide tyz ndo be'.